सफर म दौरान मुद्रा बदलावों के अनेक तरीका हवे। हवाई अड्डा में अधिकांश हवाई अड्डा में मुद्रा बदलावे के काउंटर होते। पर यहां विनिमय दर कम मिलते बैंक जहां जावट। हवा वहां के बैंक मन मुद्रा बदलावों बैंक में आम तौर पर ईटीएम। कई एटीएम मन से स्थानिक मुद्रा निकल सकत हो। ए सुविधा तरीका हैवे आऊ एटीम शुल्क आऊ। खराब विनैमय दर लग सकत हैवे मुद्रा विनिमय के केंद्र कई शहर मन म। विनिमय केंद्र रहते इन विनिमय दर बैंक के तुलना में थोड़ा कम हो सकत हैवे।